Este njan iin ayiví te kuni nunguu ian, ian njanino este njaini xhinia chituu tuu tuu nai tenjini tini manuu axuu nochi iin njakoni nikoni xuxii tunuu iin anrivi xhitu tuu tukeni tón.